Wo ma fe se gbagbe wo wa tsogua gbe omi ni una omi nuna <hesitation> ee gborou gbo tre wo ka mu ogolo mi wo ka mu atako ni <noise> urun ti a ghan se dede wo ka mu ni wo ka ma ide no wo ka bu eja gba mu ni ira ti wee tsee were o wa tsitsi gin o sun kekeri wo ma <hesitation> gbagbe we ma gborou gborou wo fe mu ni wo wa tsogua gua biri uwagwe kere then wo ka gba omi gbigbo gba da ni ninoro dede igberi we dede wo ka kuri inoron teri ina te tsi <hesitation> o ma tse oligun do ka ne ayiyan bo dede wa ka run but wo ma da owi gbigbo gba tse kuro o ra sere gha ke wo ka matse eja gbigbe wo kpe da omi gbigbo ni teri eja we bobo o ma gbe ju gba wo omeji we <noise> ee ka <hesitation> do omi omeje we gba wo ara eja we <noise> du wo gba da ri gba je we wino <noise> si wo wa tse were di we si gbe se then o ma tse gin epuru wo de se di wo sere urun dede mu ni wo ka je di atan we do wa le bo wale biri ogolo we biri elilo we dede o ta wale biri wa ri gin atan we wale o wino gba <hesitation> ni gba gba we wino gba gbo gba wa Wo ka ko onisun we ko ni ko eja ni ko ide ni ko urun ki urun ti wo fe ko ni kuri de ni wo ka je di omi we do da ye ke kere wo ka da de to gba gborou gborou gborou wa ka a tsen ira bobo iro ma ri bobo o ma wino gba gborou we egolo dede we wa wa ni ura ro ude dede ti wo gba de ogolo we wa tama ro wo ka gba kujene tie gba tse ku ino gba mu ni omeje epueun we ireye bobo de aka fe gin keke oje we gba jina di aghan ee si ko eja we gba ko kuin inoron teri gin bobo de kan ko de si fina teri yin obo we oma tse eja mimi o yala o ma tse eja gba gbe bobo o juhuka so ma mu ni kiri kuro owun mumu wa wu were uwun mumu loi uwere Wo ma je wo ma gin itsekiri ee wino je oje dere ke eren ma bogho ira bobo ireye bobo fe gin a fe gba eriso gba je ee tse ireye dede wun e main gba gwe eroso bobo biri a gbe eroso we wa were a da ni aka gin omi tie twino ai gin a gborou ren ene ka da tu mu omi tie wo ma de gwe eroso wo wa gwe eroso we ugba weta ugba meeta me ti wo gwe we wo ma je yo wo ka yo omi we we yo kwino wo ta da eroso me kuri pori we wi ka gba iyeri gba mu ni di jolo yo yere wo ka datu gbeu jubogho in wa gla mu uwan ghe gba mu ni eren eroso fifen ta gba je igbagba derek wo ma de se owo ene ne owo isiemi isiemi wo wa tsi gua gbe <hesitation> <noise> isiemi we ewa tie tietietie we wo ka gba wo ka gba se biri wo gba se wo nemi gbe se ni owurowueo koko tsi oson o ro ren wo ka gba gba se owo isiemi we eja ti wo ro urun ti wo fe lo eja meji wa gba se owo ireye bobo ka gba eja to gba egba se owo a gin owun e ka je di <hesitation> oje we gba yon but temi mo ma te se temi mu gba eja ti o gbe wo ka mu ide ide ti jo lo ye di ide do folo donwo ma mu ni kiri kuro owun mumu wa wu were uwun mumu loi uwere Wo wa mu <hesitation> tie win tie wo deroke wo tse eren kuro bu wo tse eren kuro bu wo tse eren kuro wo se wo gbe win ni ireye bobo ain gba win aghan wa gba atan gba win aghan wa gba atan gba je bobo gba orusun gba je then eren wi uwere a <hesitation> owo tsi tsan tsi tsan we ewe ugba meli a gba se bobo ka ma garri ni bobo de aghan ew mu garri ni bobo de aghan ew mi garri ni ireye bobo de aghan gba win gba se ireye bobo ee gba usin gba mu ni bobo ka gin aghan ee e fe win aghan ka gba atan te te gbo aghan ka gba gba lo ni gba lo ni owo egbe eren wo ma je di wo la ewo wo ma je kiri wo ka da se atan tie gba gin win tie orouron eja wo gba se oronron eran wo gba se wo ma se ka ro u o dede do run firidiri wo ma je wo ma gin <hesitation> teri itsekiri ee ka je oje yanyan itsekiri ma fe a <hesitation> se igbagba ojofo da ghan re gba ra fe oronron eja ta eye san gbe gbagbafofo we wino ma fe gba eja mimi wino gba re wawe wo wino dere gba jighirin do ma gwo wo ko elilo ni ren to no bogho aghan wa gin itsekiri itsekiri e wa ne ugha we Aghan ma gbo emi oje we itsekiri ee ka je oje yanyan oje ya yan ee tse ti itsekiri teri wi ma ri wi ma ri <hesitation> ono biren itsekiri no wa di wo ma gin dereke wo ma ri onokeren itsekiri mo ma ri bobo onokeren itsekiri bobo to uwan ghere wo fi wun akuja ni ubo to ri otsefikpete edemayogho teri wo ma ri aghan di wo ma gin aghan ain gba ara agba gba tse are <hesitation> edoma itsekiri bobo ain ka fe tse urun ki urun bobo ka gin mee ne utse aghan ma re gba ra bo omere aghan gba leyal <noise> aghan to tse ologua kporo kporo aghan help edema itsekiri ghan bobo re <hesitation> bobo ne ulieko gba tsale gba tse tab aghan ee ne utse bobo aghan ko utse ewo aghan ee ne utse aghan maa tsi t kale gba juagha tsi aghan maa gin iyeri re be febi owa mi re bi agha help edema itsekiri ghan aghan ee re utse aya aghan nokan owun re no tse urun gba gbe aghan gba gbe oma gba re school gba tse urun dede mi ulieko gba tse urun dede gbe omeghia we dede omeghan weo nokan omeghan we nokan we nogba buwo gba tse gba ka agha gba tse <hesitation> ene be ene be ebiren te a ka gin <hesitation> obiren bobo wino a gin aghan ee ne oko dereke aghan biri oko oko aghan re wi iloli Niko gbe aghan ee ne oko tri aghan nakan re tse <hesitation> tse ulikeko aghan nokan re tse oje aghan no kan re tse atsi aghan no kan re tse urun dede o koin aghan ira bobo wo ri olokeren ghan we aghan ee ne agho but aghan wa gin gbe re gin onuul obe eyen mo fe je obe eyen eja nimi and we mu ogho tsi <noise> ee tse gin oke biri una re fe lefun bobo to da ra tsi ren oko mi do ta mo gho gbe mi o demi da tori urun to da tsi ren oko mi do ta mo to da tse gbe mi tsi aghan ka da re obon gba ra ra eja mini gba se ormaron obo eyen gbe se oronron <hesitation> wo ma gin ekeren we da gban ren o ojo ti wo tse gbag6uwo keren da te ni ukpo keren ti wo gba jolo se obe eyen we gbe aghan keren a ma se obe eyen we kuro gba gun obobo gba ghan wo ma aghan da fi uwo akpuja aya mi o ma da edon ogho ma wa <hesitation> ogho ma wa ogho ma wa ogho ma wa mo gbie ni emi were aghan ka gin